<noise> في أحد الأيام عثرت قطة فضولية على قلادة على قلادة سحرية، القلادة كانت تخلي القطة تتكلم، <hesitation> راحت القطة تخبر صاحبها عن كل شي اللي تشوفه يومياً وصارت مغامراتهم ما تخلص وهم يحلون الألغاز معاً.